Pi li wachuleew k'o taq awaj che kek'asab' pi li ploow, pi li ramanya', li nemya' xaqara' pi li jaljaq taq ch'inya' k'o taq awaj <hesitation> kajpa' kar, k'o nemaq k'o ch'ite'en, k'o saq kar, k'o xaqara' nik'yaj cha'm xaqara'tap, pur, li wajxaqiib' raqan, ch'imiil ya', kiyeej ya' lera' xaqara' <hesitation> kek'asab' pi li pi li ploow rimal la' qas ela' kik'aslemaal, ra'aj wa qamina' qiib' pi li ploow wuxu' pi li jaljaq taq nemya', ramanya' kajkawantaj rimal et la' qak'aslemaal ra'aj laaq't qajoq'aj qixlab' chixe' li ya', k'o wa jujon kekawnek xu' chan qast naj kajpa' taq awaj rii', ela' kik'aslemaal li ixb'alankon, li ixb'alankoj <hesitation> k'o kik'aslemaal chixe' ya' ela' taq awaj kib'ix chikyan awaj re ya'. <noise>